Osht ni stuhi shumë e madhe që osht tu ndodh qitash n’ajër edhe unë si pilot i ajroplanit <hesitation> jom tu i qu pasagjert dikun, qysh me i qetsu ata? Mas pari i kisha thon’ që unë jom pilot me eksperienc’, nuk duhet me u tut se unë i kom krejt senet n’dorë edhe kena me ja dal pa pik’ problemi. Seni tjetër osht që i kisha siguru që m’ka ra shumë here me fluturu në stuhi edhe kadal kadale kemi mu nal edhe kem me mrri.